Livi arroz á, lo livi kuu nkai ɨ́ɨ́n nka ye lo yee nka ve'e á, te livi su'u xi uu ní nuui lo kileva'a nchi lo yeenchi naá, nakue'e nka nduu jnu nale lo kaa nkai naá, <noise> te lujua kileva'ai, kua'a nka kala'anchi, lujua orre na kaa nkanchi meeni ye arroz naá, livi lujua naá te kileva'anchi, arroz kue'e lo kukee nka chinana, tajni ye <noise> chinana naá te lujua kukeei te vií nka kayɨ kue'ei, te ye naá kuu ye arroz kue'e naá. Te jnu na kaa nka ɨ́ɨ́n muli luti nka a naka nka na kune'e jna'a naá, te livi lujua kua'a ye lo kuu arroz juiji, te ye naá xi lo chiaju naá, chinajɨ naá, lo na kuu ajnu wa'a te kuui lo kee kɨyɨi naá, te vií nka, te wa'a yee lo na kajna'aso i'i ye chong, lo ndu've nuu tia'a naá, ye na lo wa'a lo kunejna'a i'i ye arroz lo kɨyɨ ní naá, <hesitation> livi lujua jnu na ka nka lo na kunejna'a i'ii naá, te lujua kua'a ye arroz juiji naá, i'i ye arroz kue'e naá, jnu nale nka lo ku-iniso lo kaaso naá te lujua ní kua'ai.